آ <noise> يمكن أن أكون نمر لإنه قوي وجميل، <hesitation> أستمتع بحالة البرية أعيش في الغابة أصطاد وأستكشف مناطق جديدة. <hesitation> أأدر أرقد بسرعة أتسلق الأشجار، <hesitation> طلع النمور حياة ذكية أحبك كيف في إنهم يحافظون على مساحتهم، <hesitation> عالمهم رائع، كل شيء رائع.